أفضل نصيحة تلقيتها فحياتي هي النصيحة ديال التجاهل أنني نتجاهل أي حاجة كدرني أولا نتجاهل الأشخاص لي مكيتفهموش معايا أو طبقتها فحياتي أو جاتني مزيانة لأن بعض الأشخاص وخا تبقى تشرح ليهموم حتى تعيا ولكن مكيتفهموش معاك أو بهاد الطريقة ديال التجاهل كتفادى التصادم معاهم